كنت مرشدا سياحيا في مدينتي المفضلة، سابدأ بالتعريف عن المعالم السياحية البارزة مسل المعمار التاريخي والمواقع الثقافية، سازور اولا المعلم الاكثر شهرة مثل المتحف الوطني او القلعة القديمة <hesitation> لاشرح تاريخها واهميتها، سم ساقودهم الى الاحياء المحلية، حيث يمكنهم تجربة الاطعمة التقليدية والاسواق المحلية، مما يتيح لهم الانغماس في السقافة المحلية ساشير <hesitation> ايضا الى الحدائق او الاماكن الطبيعية الجميلة.